كوني اشورية من العراق اي- راح انطيهم الفرصة على انو هم يستكشفون ثقافتي و تراثي الأشورية داخل بلدي العراق، فراح اشاركهم بمشوار على انو هم يزورون متاحف بغداد الدولي الي هو يتضمن بهواية منحوتات اشورية داخل المتحف ايضا راح ايي- ااسويلهم مشوار لزقورة اور اي- بوابة بابل اي- ال-ال- الحدائق المعلقة، و ايضا اذا صارلنا مجال راح اشوفهم كنائسنا القديمة